रसोई घर मा कई प्रकार कि प्लेट पाए जादिन जौन मा स्टील की प्लेट पीतल ताम्बा या कांसा की प्लेट कांच की प्लेट चीनी मिट्टी की प्लेट होदिन यु प्लेटो ते अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करए जांदू